Voalohany eky aloha arakaraky e fanaka eky io, misy e sasany aspirateur e mampety anazy, misy e sasany chiffon avao defa mampety anazy fa izy fosiny zany, misy e sasany koa e fanaky zany ohatry ka aniasika ampesana gny chiffon sy afaky raha sy asianao rano fa misy da afaky vatany e fafanao chiffon fosiny izy, zany oe arakaraky e fanaky zany gn- gn'afaha mizaka oe chiffon avao na oe aspirateur na oe chiffon miaro rano.